Toetry mampiavaky boloky ndraiky da izy mahay mañam-pody zaka ndaty avao, manam-pody feo. Da izy ko ty mifandray amy ndaty da miara mitoboky amy ndaty io an-traño ao. Da izy ndraiky da biby tia jejojezezo koa izy mañao an'io.